صفائی پرڈکٹس گھروں نوں صاف اتے جراثیم رہِت بناؤن لئی ملٹی پرپز وچ کئی مُوڑ دے نیں۔ گھریلو صفائی لئی کَد کَئی طرح دے اُتپاد ورتے جاندے نیں۔ جو وکھ وکھ کماں اتے صفائی دیاں ضرورتاں لئی پُجوجی ہُندے نیں۔ ایہہ کُجھ مُکھ صفائی اُتپاداں دی سوچِی گِنی نیں۔ منزل اتے پروٹیکشن صفائی لئی اُتپاد پُجوجی ہن۔ بیکٹیریا اتے فنگس نوں مارن واسطے پروٹیکشن پُجوجی لئی جِیویں کہ لائزل۔ جو فرش نوں چمکدار اتے بَدبُو مُکت بناندا ہے۔ ڈِٹرجنٹ پکے داغ اتے چکنائی ساਫ਼ توں لے رسوئی صفائی لئی۔ اُتپاد ڈِش واش لیکوئڈ، برتنہ توں تیل اور چِپ چِپ ہٹاؤن لئی ڈیگریزر، رسوئی دی سِلیب اُتے بگڑا گریس لئی۔ ملٹی سرفیس کلینر <hesitation> ملٹی سِلیب اتے کاؤنٹر ٹاپ نوں صاف کرن لئی۔ باتھ روم صفائی دے اُتپاد <hesitation> ٹوائلٹ کلینر، ٹوائلٹ باؤل نوں بیکٹیریا توں۔